Reisa aiya, aiya romolama reisa sakana uheke na renalaiya nalaiya, aiya olama na lau hse luma sa ainala, ainala mere mesa na louwe una luma oro iunare koseng oro, re jangela <hesitation> remesae yese le me. Aiye pasariri unae loho luma, ohutu sosi ehu eru ta'e nalo'o aere luma ayae mesa pasariri. Iloriye, iloriye mesa osaire nalo'o luma le'e, luma polane se, luma aihuwai iya mesa ta elaeru huma hatu hiya mo hutuwe, iloniye. Aiya ne saire ne turene, turene hiya re yuhutuwe ye ai hiya retipai mane inanae ilau iyaere eekiupe ihai'e, ihai'e na sakae jadi ye kepen, mo kalu na hiya tam pason nauma o ane yo oro, oro saire yae sae mane, i eu. Aiya ne ai titiye, aititiyeo lapai lohaka, oro oranae lu'uwe umrep sase na lom ruma mane oro, ro lewasa mane oro Ai usiyao le'e se me le'e, olapailo maka mane eualainai mane loluma le'e, ohutu re repua, re sosia, re sahae me sae heuwelu mane bisae yaere lumaiyae, <hesitation> kalu purawane, me sa otaane ilau rehuwai osakae lau rehuwai retipai yo nanae, onanae tae aheri eu, opamutuwe, seuaheriye se na nalo sa tam kahidupan le leubai re pulawane, bai ne rasate, retipai me puti hiya, sa'ae tatau aheri ere, <hesitation> nalane se ai, ai na louwe. kepen sa unae lo kepen ta hela ya, <hesitation> hau pa'a <hesitation> sahae niyele, <hesitation> remesa ohiseru, remesae hale nalo'oe ama tahimpa pamuri re meri yo, mo sakai mori sai kepen nalo ama kahidupan, ye me. Ta'e reaiya umolama wesiye hiya, reaiyelahe hiya, siri mane uhutuwe mane lo'uwe'u una papang yo oro, seuna sosi yo oro Lo nala reire, mesa saka ohuture re papa me saka una ne ariya mataiya, re jangela, re koseng mere, mesa akau huse huen meri yo, <hesitation> mesa ranalai ai, nalai ai mere saka sa saiya rena lai, sa saiya renlai mesa ai auma, ai pasariri, ainala, ai meranti, ai tulene, ai usiyao, ai iloniye, <hesitation> ai ne uka, ehuweru asuwari mo kolon, remesa ne layana layam meri yo, rena layana layare mere, mesa sakana louwei hesiyama luma. Yesi amaluma, oesem sae mane, mesa epake heuweru, epake sae mane, na lane sai ai, misal le lau ma'asina reruwe berarti reme saka ohesem sahae mane, tae rupa sahae mane, ohese, rorolam meri yo, <hesitation> ilau laiyere tipai mane onanae, kalu aiya mere nalayam mere, mesa retipai sa pake'e tam. Mo kalu na pake'e sana sate, tulene, purawane, haupa'a, pa'olo, ne tepete Pokoknya renalaiya nalaiya re me mesa makarakin remesa na lauwe mesa retipai naloi ane, remesa aiyana. Na lane re saire ma aiya meri yo, jadi aiya me hueru, <hesitation> aisae mane, <hesitation> mesa renalaiya se ai, jadi na louwe i an an reire mesa aiya rema anau ananaeru me, mo kalu aiya reina itei inanaru nalouwe amaluma, mesa aimareniya ru me. Jadi kalu airameniya remere, mesa ipake eru meri yo, opakeru mane saka ou saha masina, osewa tumata, oana ei reherin ehuisa, nasakana ihuturu, nai sakai huturu uheke reherin euisa se, euisa nasero oholama na hutuwa iyare. Ohutu ai nala se, utu ai pasariri se, mesa oitu se, kobik rua sase, telu samsa huturu, ouhuturu louweu nasakan auma uluma, yelo. Sakau hutuya ai riya rana mere, mesaya urepu walaya isi, aya re nalane luma are manarahe um ehu eru, mesa haruso huhuturu, ohutu wehu eroe roe <hesitation> mas ane saka heti louse tam no raao, reisa hutu ehueru nimo loina ne otiruwe'u ose li'u kepen mata re me riyo, elo masa kalu sei hisa se me mete seme hueru salanase nau uheseru sa useriye men yo, na sakau seriye, na saka na wanatu kanasi hesei, se si me sa laneri me sa'ai bisa si aimeri yo, iye seiya barang ne nanaulama ne toko tam, harus si ina lalama aireuwei na sakai he hamaluma, oloheo luma ailuwai yo, oro, se kalu luma aihuwai sao pake ririmuune, <hesitation> ririmu une se, nahane se, sae mane <hesitation> olamata loho'e na sakau na nanai huwai nao wasae, jadi aihuwaiya me sa ahiya ahiya me sarenalaiya re me. Rena laiya sa ehueru, <hesitation> buakn na isa tam sa sa renalai, saya renalai, saya renalai, relaiya, sa sa ne huweru kainana wanana me